اگر مینوں موقع ملے کہ میں سنگیت نوں سکھ سکدا ہا۔ تا میں ضرور سنگیت نوں سکھن دی کوشش کراں گا۔ کیونکہ میں بہتر طریقے سے سکھنا پسند کراں گا۔ یہ وکھ وکھ طریقیاں نال سنگیت اتے رگ نوں ملاؤندا ہے۔ اتے ادبھُت <hesitation> من نوں شانتی پردان کردا ہے۔ اس توں علاوہ وادھے اندر بجانا وی اک خوش قسمتی ہوندی ہے۔ میرے نال کیونکہ گاؤنا اتے بجانا اک بہت ہی پوتر کم منا جاندا ہے۔ جو ساڈے من نوں شانت کردا اتے۔ اپنی جیون نوں سمجھن دی اک نئی آشا اتے درِشتی پردان کردے ہن۔ تا میں ضرور سنگیت لوکانا تے بجانا تے دھیان دینا ہن۔